Okio hehe bhu kpe uki no zehar bhu kpe uki nor zene bhu kpe uki nor zi sen bhu kpe uki nor ze han bhu kpe oki nor zi hion bhu kpe uki nor zi hion bhu kpe uki nor si sin bhu kpe uki nor zi gbolor uki nor si gbera